Nchon nda thexin thi naa tsunduu nda tsjaton nch'on la yaa chasin taree ngee nthia ku thjee ba ng'ee sineo ba thjee ba que thi thinoo tsji ba tsjikjee ba que thi sine ba kunda nixra jan ku ngo'an nguntha'a jan knu kunch'aa jan, kun jee thi nthia ku sin jnala ngu yala thiye xrthe ba nk'e sine ba jai thi a thi ku xrji thi thiye la ro cha cha thiye xrila thigu nch'a nguya la thi neba thje ba think'e sine ba la thi thje ba ne ba nena ndaxi sithja ba nunanda la chichithja ba thi thochjon jan kunche ntathjon jan ngee nthia ku thengin nda yaa ne thigu thigu a thigu cha'a ni chaseen ndani xrala yala toche na thi chasena thjee sen thi ku chigajan nena ku thujnu nena ngurachjan thi taxin la tsi tsinga xina' ian ku ji nana siare thi ndarachjan la yaa tuñao nda thigua nena thi tsia cha ba ku kuchigajan ngee nthia thi ku tsingaxi na yala tsigua thi sine ba. Cha thi se kucha cha ta tsjaguxin chi ni xruni na thigu thigu gujnuu ngu yala chje ba thi thi nola thji na taya ba ngee nii cha nda thiye a na thi tsiigoa yeni thinga xrotha ya yaata ding'ee ba ya ne ba ya un cha cha cha sith'exe oniro porque tsee ngu yala ta sima ba ngee thi sine ba thea nangaa see kon la tarexe thiye thjesen sine senla poro thi ku cha ta nguxina thi ngundani xra lagu thigu cha ji landa ndasi thigu thigu a chigu chitujna rusen a thigu nguagu gu xra jan thigu siijna yau cha cha rajuexin ngu que cha ne ba ngee nthia kuchijnu jan, chijnu chjan jan, kuxichjan jan, kuchinthachjan jan, nea na nda tsea tse ba thi kuxraroajan yaa inchi thjio ngu ya ne ba yaa ngucha'cha cha juarajun nch'ee ba thi thiye.